اكتر لغه ممكن اتكلم بيها كويس طبعا هي اللغه العربيه طبعا بفهمها جدا لانها لغتي ااا وبردو اللغه الانجليزيه شويه بعرف اتكلم بيها وبعرف افهمها لاكن اللهجه بتاعتي مش كويسه اوي زي برا يعني